<hesitation> لما <hesitation> المرتب بتاعي اتحول لقيته مخصوم منه <hesitation> يعني تلات تلاف جنيه، ده بسبب إن كان فيه <hesitation> حاجات اتضافت للأسف من غير ما أعرف، فده <noise> حسيت إن هو الموضوع مش لطيف جداً وفيه سوء حظ.